الوقت اللي أستطيع كتم نفسي تحت الماء، يمكن كتم نفسي أقدر أستطيع له ثلاثين ثانية ل- ثلاثين ثانية لخمس دقائق، أحسها متعة وايد الواحد يكتم نفسه تحت البحر.